Nkazairwa tooro, narugayo nabanza na'gya kampala nammarayo emyaka ebiiri, narugayo nagaruka tooro, namarayo emyaka musanju, narugayo nagya bundibudgyo, namarayo emya omwaka gumu ne'kichweka na genda kasese namalayo emyaka esaatu, nagya Hoima, na- namarayo emyaka ebiiri, nagya masindi namarayo emyaka ebiiri.